புல்டோசர்கள் சக்திவாய்ந்த கட்டுமான வாகனங்கள் முதன்மையாக பெரிய அளவிலான மண், மணல், இடிபாடுகள் அல்லது பிற தளர்வான பொருட்களைத் தள்ளுவதற்குப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. அவற்றின் முக்கிய நோக்கங்களின் முறிவு இங்கே. நில அழிப்பு மற்றும் தயாரிப்பு. தாவரங்களை அகற்றுதல் மரங்கள், புதர்கள் மற்றும் பிற தாவரங்களை அகற்றி, தளத்தை கட்டுமானத்திற்கு தயார் செய்வதில் புல்டோசர்கள் பயனுள்ளதாக இருக்கும்.